פי מדינתי, כנזן אן אלשכּץ אלעאדי כיצרף מאבין תלתמיא חתא לחמסמיא דירהם פי אלאסבוע דיאל אלמאכלא יעני תקראיבן אלף ומיתין תאל אלפין דירהם פי אלשהר האד אלשי כישמל אלחצ'אר ואלפוואכה ואללחום ואלמוואד אלאסאסיה כמלא וטבען האד אלשי כיעתאמד עלא נמט אלחיאת דיאל כל ואחד ואלמיזאניה דיאל כל ואחד.